Parru cu la polizia? Vuleva denunziari un furtu di na machina. Un minutu fa m’affacciavu di lu finistruni e vitti dui picciuttazzi grapiri la porta di la machina c’un pezzu di ferru, poi addumaru la machina e scapparu. Ficiru tuttu nta picca tempu ca iu arristavu alluccutu, mancu lu tempu di pinsari si’ affacciarimi e jittari vuci o scinniri p’assicutalli, ca iddi già si nn’avevanu jiutu. Eranu dui picciotti chi putevanu aviri vint’anni. Vi dugnu lu numeru di targa di la machina c’arribaru.